Ny tavoahangy misy oksizeny e, da natao hanome oksizeny ho an'ny olo miay sy fitsaboa. Matetiky zany ny olona anatin'ny aretina mafy no tena mapiasa anazy io, izany hoe amin'ny hôpitaly sy amin'ny toeram-pitsaboa no tena ahita azy.